والله أخوى إذا بغيت تتعلم لغة جديدة فى برامج يعنى كاملة تعلمك لغة جديدة ، أوإنك تتعرف على ناس أجانب عبرمواقع التواصل يعنى هذى بتس - بتساعدك اكثر يعنى إنك تتعلم ،إنك تتعلم لغاتهم يعنى فى برامج كثير يعنى متوفرة ، وإنك مثلا تتعرفلك على ناس جدد فى أى مكان متوفرين يعنى الأجانب مليانين مرة ، بتتعلم منهم اللغة سريع.